لو كان عندي ثلاث ساعات فاضية كل يوم، أول شي بأخصص وجت للجراءة سواء كتب أو مجالات مواضيع تهمني، بعدين بحاول أخصص جزء من الوجت للرياضة مثل الجري أو تمارين بسيطة لحد أحافظ على صحتي، آخر شي أحب أخصص وقت لأتعلم مهارات جديدة في مجال البرمجة أو أي هواية أحبها وايد.